مشروبى المفضل هو الجهوة العربية أبدأ بتحميص الجهوة و أطحنها ثم أضيفها للماى المغلى و أتركها تغلى شوى بعد كده بضيف الهيل و أخليها تهدأ وبعدين أجدمها مع التمر والجهوة تعتبر جزء من ثقافتنا ووجودها مع الضيوف يجعل الأجواء أحلى و أحلى